في البحرين الحمدالله عندنا واجد عطل ومنهم عطل العيد، منهم عيد العمال، مولد النبي وعندنا السنة الجديدة الميلادية والهجرية، وهم عندنا عاشوراء وهم عندنا بعد، عند اللي يشتغلون في الحكومة يعطونهم يوم عرفة، بس احنا مال القطاع الخاص ما يعطونا بس يعني عندنا أيام واجد نستانس فيها